Mo ma fe si éè eroso e kpo wo wa ri ọbọn mo wa ri ogolo eroso ekpo we mo wa ri ọbọ̣n mo wa ri ogolo mi mi ma ri tuta mo wa ra eja gbi gbé éren mo fé si éè eroso ekpo ma wa rí aghan gha gbe wá ní iloli mo ma ra gba gbe wa kuro eroso ekpo we ma tsi franfran ghaan dédè baowa bo dèdé fénèfénè emí ma fé́ mi ide ní mo wa rí ide we mo wa mí ide wi dèdè mo mí dede tsi esete ogolo we mo wa lóò dede ti mi éè da fé lóò mowa mowa réè ma réè ogolo we dèdè fénèfénè kuro ma rí pottí ní una mo ma mí pottí ni una pottí we ma gbó mo ka dà ekpo we ní emì ma dà ekpo we ní kuro emí ma dà ekpo we ní kuro emì ma dà ekpo we ní kuro Mo ka ko ogolo we dédè mo ka ko ní i mo ka ko ide we ko franfran ghaan dèdé ní mo ka ko dèdé ní mo ka de emí ma di éè o wa gbaron oooo owa gboron gboron gboron gboron o baa jolò gboron gba tu wi tí mo fé mo ka da eroso we ní ke mo ma da eroso we ní ke mo ka mu unwenghe ní mo ka mu maggi ní mo ka mu urun tí emí fé mu ní dèdé fénèfene elilo ghaan dede mo ka koni mo ma ko elilo ghaan ní kuro gba jirin bi dede gba wi ara kuro mo ka da guwi pottu ude pottu mo ka de mo ma de o ka da gboron o wa gboron ke ke ke ke ke ke ke ke omí we o ka gbé omí we ma gbé kuro wo mo ka gbe tsi wo ma da gbe tsi kuro érèn ma kinó o ma tsi banga rice tie mofé si éè we eroso eyen we mo fé si éè mo wa re ọbọn mo wa eyen we do ye ton mo wa ra urun dèdé fénèfen mo ma mo wa fó eyen we dèdè fenefene gba yu dèdè fenefene gba gbe ní una

Mo ma da di éè eyi owa gboron oooo owa gboron gboron gboron gboron oma da da gboron gboron ooo mo ma da to uwe ma kaida son éé ti eqbe gbe mo ka da dieè, mo qka da tsikate mu da de oooooo ke ke ke ke ke ke o ka gboron kekekekeke gba gbe oma da gbe kuru pro kada albe tsi eren ma da king o matsi eroso i kokodie mofe slee eroso jko kodie we mo wa re bon mo wa ri iko kodie we dédè keno ikso ko die mo wa rin emi ma rm iko ko die we dede kuro mo ka yo mi ka yo lko ko die we temi temi fo we temi gbe re dede kuro we mo ka fo mo ma fo iko ko diẽ we fo omi we wo kã yo omi we dede gbi gbe kuro mo ka me tsi ní <hesitation> temi yo ni ren mo ka ju tsi nuwe mo ka di éè. O ma daden kuro mo ka da gbe erọsọ we ní una ma gbi erọsọ we ni oma da gboron mo ka yo gba da ní akpere mo ka yo emí m̃a yo kuro mo ka da ju tsi ní uwe omi ikoko die lemi fo we ogba yo tsí ní pott we m̃o ka gbe ní una mo ma da gbe ni una odo gbe ní una o mí da gboron ooooo mõ ka da lo ogo lo we mo ma io ogolo gba ko elilo ko eli lo ní gbi da lo dede fénèfénè kuro tí wo ni gboron are mo ka da da ogolo ní mo ma da dí ogolo we ní kuro mo ka da mi maggi ní mo ka da mi uwangue ní mo ká dã diéé ke emi ma dí éè o ka da gboron oooooo gba da to ira temi fe mo ka da to ira temi fẽ mo ka da ru mo kạ da irin di elili gháàn dede fenefene gba wo wun ara o kpe gboron oma da gboron oooooo emí ma da tson gín gin omiwe oto té mí gba mí eroso we ní ren. Mo ka da da erroso de we ní omi lko ka die we even mo ms urun dedi mo mr ogolo mr uwanque my uryn dedi munir ke ke má da di â eroso we ooooooo oma da ra da gboron ooooooo eroso ikokaude nó gboron oma da gboron oooooooooo o ma da gbe mo ka da abe est of eyim to eran owun mo gbafe esi éè wers eja oun mo fe den owunmu gba jè eroso we eja we listing de ré gbe re eja we emp ms de obon mo rain ire wa mo los de joto ga we dede fénèfénè mo ka da ghe tsi ni orurun ma joto dédè fénèfénè gba kuwi elilo fénéfene gba ko ní kuro mo ka da gbe eja we tsi orun orurun ka da don orurun ma don oooooo eja we ma da gbe mo ka da gbe ekpo olsengue wẽ wa mo ka da mu ní una mu ní ka da mu ní una mu ní pottr wẽ ma gbẽ wo ma mi pottr we ní ung potti we m̃a gbo kuro mo ka da da ekpo is angnwe we ní ní mó ma da da ní mo ka da eja. Mó ma da din eja we o ooooooo mo ma da kọ kino mo ka da ko omiren ni eren ma da gbe mo ka dá kọ omiren ni mio ma da ko eren hi eren ma da lina o ma abe mo ka da ko ko kino mu ka da ka omiven nr mu ma dín ka da mr even do á den kuro mo we tsí ate nrela, we kunoon ren ubo femr kete gby tsr eroso kokodie we ghada dà dèn kuro mọ nemi tsi mo kada gbi egu gba da to we we fénègin gin uwe gin mo beju to dede eyin ro wo kay bejuto deti faffene buru we abako nins gbr ja ko nins froso we mo roda da ko nr eroso we kuro mo ka dá di éè tsi uwo.